Taa om külh maitsõasi, aga ma ütelnüq, et näütüses punahain sobis häste kardohka pääle <hesitation> vai liha pääle. <hesitation> Till lätt häste kardohkaga kokko. Ku tetäq määnestki säänest hummogupuulsõmbat süüki, sis egäsugunõ kurkum <hesitation> kaneel ja muu sääne. Et naidõga saa kimmähe kõvva andaq manoq maitsõt söögile.